Este bueno njan iin bueno kao njan kuu iin ña'a yinja kanjo feliz te'e, yo'o hi yo'o felix oto'o feliz yo'ó tunuko koni njan njoko, vayuu xua akova yuu kua este koto yuu mayo koto yuu kua ndakan ndaka este, xangan ndayo'ó tenuu njito yuu xakataka nao té njitomaya xundate njito yó ndaka xavanao té njitoyo mayu xhii yate tinutu xuu, xuu nanko nja'a nuu iin, iinauka ko'o algo xauxeo tu tuu tuvaina.